Eh, eh. Deo thank you lapenia auga lau pau inaina famae, inaina inaina time auga lau ina falaguoma. Amagai alao uma, alao uma auga alao o'o maga laoma. O'o maga laoma auga mau elao papiau ao laisa, papiau ao laisa auga, faga auga kuii gagaugai emokaisa kai ife mo epafokia. Pau ife gaina maisa felo laoma auga, alaisa felo. La'apa laugaina maisa laoma kai ameku epua, ah afalai laoma lapauafuga lamai o'o lagaisa. Pau aifa one elao o'o eualai eauafogainiau lalao lagukipo. Gaina pau la start, laisafa emia famae aina isonioni laifania. Pau alogai auga, laualai lagukipa auga lau ufu papiega ao muniai epiau elao auga, eisau eaa. Pupu o'o eauafogaina eoma kai isa mekeo ega custom auga gaina kapaii kemai kelao, pau laualai imoi gaina faepiau faelao sama o'o eualai eaniau sama papiau gaina fepealai femai lau feauniau. Alogai imoi gaina epiau emai auga papiau gaina eiofake. Alogai o'o lafoua imoi eafia elao gae auga la start kiekie eulaisau. Kiekie eulaisau auga, pagua ega kagakaga puo oko ioina pauma aekainiau lai pauma, ga koa kai amai pagua. Amai pagua auga moku mamai laoma puo amu isafina lalao, amu lafii efua pau alao amai pagua amu aogeisa efua ke gapiai amue pugu. Gapiai amue alao, ago alogai afeu puo gapiai amue alao pugu, amue alao pugu efua gapiai agaukae afeu aoma alogai gapiai aekainiau elao egani. Egani amagai auga lake ma pea laoma aekainiau laoge imega pau mafopuniau alogai laoma auga, papiau gaina eami gae <hesitation> keapa. Keapa keimaisau pau, pau oi afakuamu philo ekailai alogai auga gaina papiauii kepealai imegai ke konofufuniau keoma alogai fafai laoponia puo, betsitsi lafilaisa, lafilaisa alogai keiofake gaina alogai aekainiau philo epapeaisau amai amai otsipele. Lau ala logo lau lamai otsipele auga oko alalogo, custom puo alalogo, lau aekainiau wgaina time alogai leu mae kina. Leu mae kina, keaga ao ala'isa doctor emai eisau afaekaina taurama keoma. Keoma alogai Ifou lamegamega, papieu ao deo eulaisa elao fauai emegamega. Aunimai amegamega magogou eaunia alogai la kae kaimo isa pagua kekapai alogai, deo lagoinia fepalagainiau falamae laoma, kai gaina time alogai leu mae kina. La kaa alogai, la kaa egapi egani alogai amagai, ambulance agelao keoma ambulance aelao. Aelao la kaa elao egapi, ten o'clock gapiai ambulance eafiau namo, amai piuai. Piuai gae <hesitation> amagai six o'clock ambulance eafiau amai namo three mile, egaina alogai auga egae leu e'u mae kina kai deo lau falamae e'u pinauga akaikiai ekae eoma. Puo fou amai inaina afuai safa lau pinauga akaikiai epiniau. Pau ina time alogai famae kina auga efua, afalamae ga puo pau ina time alogai <hesitation> situations kapaina inaina kemai auga, deo epakinaisau laisa lalogo. Lalogo puo, isai namo la encouraginimi, mo amu apaoi namo lapainii deo afu isa ga koa epakinaisau laisa e'u mae kina lagaukae laisa apala puo folokapa laoma. Gome deo ega pinauga ga ekaa oma puo lapainii puo lau gaina kina famae kai deo elogo lau falamae isa ega pinauga fakapa paisa eoma. Gapuo lau namo, pau namo emaipeniau lau afala mae lague. Ga puo egaina kinagai lau famae, imoi gaina faelao, papiau gaina fae disturbinia sama lau famae. Epealai o'o launia gome mekeo ega laoma, custom auga auga papiau ga koa iopoi papiau gakoa keisaii auga fogafogai auga papiau o'o eaga eualai kepealai keaga efua keinaka, lai o'o eaunia eualai fekeoma, ga kekagakaga oma. Sign gainii auga ga koa iopoi, ga puo gaina time alogai deo imoi gaina eulaisa elao lau life esavinia. Esavinia <hesitation> alamae pau namo lague.